Ilon wada harbafikiga, nogtani fajowatir tarin kerngabila tado fajowr joagon iatazaratir samahkon tadaton domer mina ken zanbil tojarinmonia, samahka domkingoni nor <hesitation> ika samahosi yani zanbilton gon falonamin azabilton gon falonamin idangon gina.